אָה סְּלָאם חְ'וּיָא סְמַחְלִי בְּזָאפ עַלָא אֶלְאִזְעָאג' וְלָכִּן בְּעְ'ית נְסַאוֶולֶכּ וָאש מֻמְכִּין תְעָאוֶונִי אָה פִין כָּאִין אַקְרַב מַרְכָּז דִּיַאל אֶלְשֻׁרְטָה הְנָאיָא חִית אַנָא מַעְרֶפְּש אֶלְמַנְטִקָה מְזִיָאן וּבָּעְ'י נְוְסַל בְּסֻרְעָה אִילָא וְקַע שִׁי חָאגָ'ה וְאָה וָאש הִיָא קְרִיבָּה מִן הְנָא וְלָא חְ'צְנִי נָאחְ'ד שִׁי טְרִיק מֻעַיָּנָה וְכִיפָּאש נְקְדֶר נְעְרֶף אֶטְטְרִיק בָּאש מַנְעְ'לָטְשׁ וְשֻׁכְּרָאן בְּזָאפ עַלָא אֶלְמְסָאעְדָה דִּיַאלֶכּ.